Gappura nyeza nyimalbi ku chama gab ni yin pijiri mɓarem a njam ajma nyi nige nga mbuu ran tang zenda za dya nga ni ding di me guma mba, dya nga ni nguti nu nguti ƙi ɓongdi, to ƙi ɓongda kuma nan magha ɓa nna vi ni ɓu gwarki, yang gwarki magham ƙa nga za ɗi nga she nda, mbuu nga da, nga kuma nga tlogha, nga da kuma hara rab tang tik mundi ɓi. tan tik mundi bi mburii magham di na, tang mundi ɓi mbu yesu ɓan nike nga mbu yesu nga tuk mundan sosai sosai sosai wa shi ya muni me ni mɓu maghan ni ɓa nna mbuu nga yesu ɓa nna sagha babbas kime nge sagha toh magham wa ƙa nna, nna mɓu yesu bang zi nna kuna, nna kuna. Nna ko tik mmindi mɓu kirsimeti nige mɓu wa ji koh cham ka khan yin palam ba chama yinang. Nga tik mundi mɓu bu yesu nige cham lakba ɓa sai chama mba she kuji mɓarem cham yi ghai yenda kom cham lakhta chaam ɗi kari chaam ɗi chema shi ya pastor, chama shi ye reveren kap chama yi murne chama shi kashari siyan ni wara to chema shi kashar suyen nu wara tang tik mudan sosai maƙi maƙi maki har ta nga mba kari ni mundi memunari. Memunare muun <hesitation> ya lokaci ni me kirsimeti nna ka tik muundi sosai, nna ka tik muundi babar mɓarem, nna ka tik mun ɓalar mɓaren ni me mɓarem ni ge ka ding ki rem nga tiki ziiranya rem nga tik mundan, nga ka tik mundan sosai ki me ma saa ran ve memunara nga tik mundan, nga tik mundan, kujhi, ɓu jiim nige ni ziin bulaɓa ni ziin konim ɓa amman mɓu wa zo tik nu shi na tlunar si, wa yen ni jiim nige ta magha bularan. Tabbas ki me nga tik mundan, nga tik mundi nige ƙandi mut bu wa shi nga gabti tik ma kashaar tik, chaam hogha tik chaam taba tik, chem munɗi, chem, chem, cham, yi kashari chema ma kashar nu siyen ni nyeza ni ɓuri yesu, chama kashar siyan ni ɓuri yesu, chema kashar siyan ni rapta ku, mbeni raptaku nga ɗi she wara tu ɓenan a ɓa sha, cham yi hari chem ziim muun kandi ya ye cham ndola yen tu magham ndola nga rapta ku kap lendang a mbu yesu kap chem harangha chema mbu yen a mburi nga ku nga ma nga mbu wara chema har mbarkandi, chema zhii mbarkandi ye yen tabbas chema zhii mbarkandi ye yen mbu waa ziya tan zenda chem ini ziki yerem dyi nyem zi ye yen chem shika chin mbalar mbu magham chem shika chin chema shika llunar mbalar mbu magham kuma munya maki maki. Munya maƙi maki a kochi hana mbu kirisimeti na ka yhi meni tiyshi wuri ti yi pindara mun ya mun ya nga kashiri sosai, nga kashar tik ti mundan nige bu ke wa hlu ni magham nga kashar tik ti mundan, lalle magham wa sherem wa ƙa nga, nga kuna nda, nga kuna nda, nga kuna nda nga kuna nda meyy wa kata kunari ni hati ku nige nga gwaranku a ding har ni vei tabbas nga kuna magham, nga kuna nda, nga kuna nda, nga kuna nda ashe meni mbu ke ngan mburinda mba nga sagha tabbas nga sagha yang lendan nga kuna nda maƙi maƙi kime nga tik mundan, nga tik muundi, nga tik muundi mburinda nga tik munrinda nga wayi tun ya hang maƙi maƙi maoƙi. To buri yesu mbu ta ma ziim yari to zaa yito na gha toh yi aduwe kom to sa ha ni mban <noise> mu tam ƙongha <hesitation> toh yi aduwe to huti nda to huti nda, to huti nda, to huti nda kom to kongha, ɓuta ji ni viiɗi to yhi tazi, to hutinda toyi tazi to yi taza kunar nda, toyi tazi kinar nda. to yi tazi kunar nda, kom to kuz aduwe, toyi aduwe toyi aduwe kom to ƙongha tabbas kom ta viin daam to mbu ta viin daam da shisheti to koo mari to shiip riɗak ɓa nagha to nagha. Toh yi ɗumami ɓaro toh ghar me mundi ɓa nagha to ship jii ba na gha shak shak to kuna magham kullum to yi haar ni mundi memunari. Nga kam tun wa gwa nga har memunara wa yi gungudin memunara wa sibiri nang da ki hara tang hut magham tang da hara ni viidi tang hut magham nga huti nda. nga huti nda, nga huti nda lendang wa ship memunara ya na gha, memunara munya ledang. munya lendang memunara munya sosai sosai nga huti nda, ni inige a vurtan ya nga lluna ingur ɓa nga gwa, tang gwa tan yi ingur si tang gwa tan yi nang si ai nga kuna magham, magham ee kuna, kuma nga kuna nda, nga kuna nda ni ƙa ki ngan shenda tabbas nga kuna nda nu ghaki nan shenda lalle bmuri yesu ɗa inige barkandi sosai nige ku nduk shirnda mbu yesu kya inuge mbarkandi sosai nuge ku duk shirnda yan sar da nu gul me ghai yoba nu gul nu gul kwada yoba nu gul konum yoba konum toka shir nda akala memuna magham yan nga hutoro yan nga huutoro to khusinga vee memunaro nga mundi memunari nu to memunara shak shak nu to nga mundi memunar nu to nga shim kunari nga kashari kume gwar. Mba nang gwaki koh kwaci nga kashari ko kwaci nga kashari kuma <hesitation> nizi za ki nduk shi kwaɗon ɓa oh oh kwaɗe ɗa kwaɗor ghai, addini ni ngil ɓa. mbu yesu ni ngil ɓa, ɓuri yesu ni ngil ɓa, aza shi nga me ina ɓa yang lendan nga gam mɓan da to yapa nga. to yapa nga, to yapa nga, to yapa zop mbana nduki ni a ɓaki ma ina yarem nga hutoro maghom toh sa ɓu wa yayi nige waji ma yir vaa nda tiɗi ku lafiya, tidi ku lapiya a a mba ku lafiya ta gwa nduk ɓa lafiya, toyi direbe goma nii gana ya wara magham nga hutoro, nga huturo to shata nga, nga hutoro to shata nga magham jhinarem gwanji nga hutoro, huti inige nga hutoro huti nuga nga hutoro magham jhinarem gwanji nga hutoro to tik huti mba nga to logha ya to dunya nu gumero ta na nake chin do to tik do magham chema yi ka mbalar mba chema huto hami nuyen yan jum ngur a mbaran jum gur a mbaran ada chema shim yen mba ada chema, chema vur gwarkir ye yen mba. Gwarki wa peta magham shiyo rem, magham to to handa rem chem shiim yen, chem ndola yen, chem vur gwarkir ya yen nna hutoro mbu barke ɓaro nga hutoro chem na gwarkir ɓu kuji, chem ki vur <hesitation> gwarkir ɓaran yanda chem ki nada, chem na yaran gume nda, chema ki nga ma hutoro ɓong da ti ha yere chiddan ti ɗi guma di <hesitation> kararem nu garki vii mbaro magham kap inige vu gurgur nuku anje magha toyi ndon ndol yarem, mbu barke mbaro yitarem ma mbu mbaro to ka shiki yerem nduk ka shiki yerem mba sai to toka vurki ye rem nu vur tana je mba sai to. ndodola nje <hesitation> nu vurn dondol sai to gurgur a ha a haro dondol a haro amma chema huti dondol ndan gurgur nda tu pete guma mukdi magham jhinarem gwanji chema hutoro shotorem, shotorem, shotorem magham jhinarem gwanji nga huto to shwatarem to vur dondol dan yerem chem gwa dondol dan chem gwa mundi mbaro chem wa vur memunarem nu vero mbu barke mbaro magham jhinarem gwanji, magham kuji mbu kuji ku jhinkir shak shak ndi tu palam nuge duk ka yi ki ta gap ni gana palam nuge duk kayiki nuge tun wa sin nu yen tun shim yen tu ndola yen ta gap nu gana chem ndolayen sosai, chem ndola yen sosai chem vur kawar ye yen. Chem vur kawar ye yen, chem ndola yen, chem vur kawar ya yen, chem kawar ye yen, chem vur kawar ye <noise> yen, chem vur kawar ye yen maghom jineren gwanji nga hutaro vur mi kawar ya yen, vur mi kawar ye yen ndola me yen, shiim mii yen ti larji ɓarem har mbari, ghai ɓarem ti dli har mbari, ghai mbarem nang ghai zambuk da ma nduka shim shim mii, ghai zambuk dama ndu ka ndola ndola, ndukin nduk ku a da yan ma na ghai zambuk. amma lendang chem wa gab ni gona ha gjangdi toh magham ni gjangderem ɓa. magham ni gjangdarem ba war nige a gjandorema tu magham san ve memuna wara chem cham shim cheme ndola yen ti dunye ha ndon ndol, chem hagha dondol nu wara dondol kasambarem chem hagha dondol magham jhinarem gwanji nga hutoro anyi dlar ghai mbarem ko nyi kuji mbarem tu ndola yen ku ti shim yen chema hutoro magham gap to hadarem, gap to hadarem chem tik mundi mbaro, chem tik mundi mbaro magham jhinarem gwanji hudorem chem tuk mundi mbaro chem shim yen chem ndola yen ku larji mbarem tu ha munni, mbu larji mbarem wa ha munni mburi magham mbarem kayi dai dai mbu larji mbarem wa ha munni mburi magham di mbarem kayi mbari kayi mbari. Kayi mbari to maghom to shwata rem na hutoro magham shoto ran na ke inige chema si magham shotorem toh ghar malkandi yarem ɓara toh was nu guma gukdi to zhii mbarkandi yarem ni mɓu ghai nga huto mbu barke ɓaro toh logha huti ɓarem toh ding yanremg ni gumero, magham jhinarem gwanji chema hutaro barke ɓaro inige nga ziin ki kam sai palam palam kom nga shi, nga shi, nga shi har wa peta harwa peta gha yang nga gema ledang inguri anje nige shi nga tik ɓa lendang nangm shi yayi nban tan gap tan shi yayi mbu jiim guur ɓa, magham jhinarem gwanji na hutoro to shwata nga to dli huti ɓa nga to ding ya ni gumero nduki nige a ɓaki ku me cham magham to shwata wara to yi to yi to hulo wara to hulo njip ye wara ti ɗi ku lafiya ta gap lapiya, ti di ku lafiya ta gwa nduk ɓanda lafiya.